غاح افضل الشغل ( لخمس ايام بالاسبوع لمدة ثلاث ساعات)لان كل يوم الشغل ووقت قصير غاح يساعدني على التركيز ويكون اخف عليي بالشغل بلا تعب ولا ضغوطات وغاح ينطيني توازن بين الشغل والاستراحة طول الأسبوع.